Fomba fiasan'ny fandreheta koa zao i, i fandreheta jiro regny <hesitation> asia petraoly agnatiny ao karaha jiro kapoaky regny zany, jiro kapoaky regny de <hesitation> i- misy karazany mèche i de igny mèche igny am'zay mitsintsika an'ilay petraoly mandeha agnabo aty de igny lasa <hesitation> <hesitation> doroin'le afo de lasa magnome hazava koa.